Akkebbuaren kaju <hesitation> iyana ritu bua keloroq apaq eyatu bua keloroq e deq to naulle maqbua tuttuq engka uleng-uleng na tattellupa uleng aga naulle maqbua iyareqga taqcicengmi nasitaung nappa mabbua iyatu keloroq e